Cara giama wo tiodo mane pertama wo tiodo de kia wosi pesakosi de <noise> akere imemengalir aje sabong madei wo je la wosi tiodo telapak tangan ika punggung tangan aje giama ma raraga ma sosodoa ika giama ma raraga ma doje ika terakhir kia wosi giama mane wosi pesakosi wosi pesakoli supaya ma gorosabong mane iijanga aje wo goraka giama supaya ma gagini uwa i magagini ifafaja uwa ikilioro kangano yang wosi tiodo ika sokomanege.